Andaal turankewol, andaal limngaal, andaal tirihi be andaal ndemri. Do pat ande on je mallum en janginta pukaraabe mabbe ha babal jangirde ngam pukaraabe mai janga mara ande mai wara valla ummatoore be ande mabbe hedi be jangi be moodi pat.